Jâ njaañe nnꞌaⁿncue ñomndaa na mayuuꞌcheⁿ ñꞌoom na quindiya na quilue nnꞌaⁿtquie tiempo na ñetꞌoomnaꞌ mayuuꞌ na tjaꞌnaⁿ wꞌaanasei, titajnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ nasei quialjoꞌ nquieena macaⁿnaꞌ na nlꞌueeꞌndyena chiuuwaa na nnteijndeiina ncꞌiaana xeⁿ na cwii xꞌiaana machꞌeenaꞌ na wiiꞌ na tijndeii sa̱a̱ cwii ꞌnaⁿ na macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿya na cwiluena oo na tyolꞌana chaꞌxjeⁿ quia na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na ñesjom ee ntcwi ntyja na jneiⁿ, tjacwenaꞌ seiiⁿꞌeiⁿ ndoꞌ machꞌeenaꞌ aa na nlꞌuuya na mato̱o̱ⁿ quialjoꞌ jeꞌ cwiluena cwii nantquie na titeincuuꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ na nñequiaanaꞌ na jneiⁿ joꞌ naaⁿ catxi, naaⁿ caxti naaⁿ xuee ee juunaꞌ titseixmaⁿnaꞌ ncheⁿꞌ na wjee, juunaꞌ nnda̱a̱ na nncꞌuñe tsꞌaⁿ juunaꞌ xeⁿ na aa meiiⁿ na nntseitcoom ꞌñom tjaꞌnaⁿ chiuuya joꞌ chii luaꞌ cwii nnom na wajnaⁿꞌa. Jeꞌ jeꞌ quilue nnꞌaⁿ mati quiawaa quia na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na mastseiconaꞌ jom jeeⁿ na nncꞌom quilꞌuuyâ njaaⁿñe cwii ndaateiⁿ tsioo, ndaateiⁿ ta̱reixa quilꞌuuyâ ndaateiⁿ tsiooꞌñeeⁿñe macaⁿnaꞌ na nncwa chjoowiꞌ juunaꞌ tsꞌom cwii wꞌaaso nda̱nquia joꞌ jeꞌ nntseinaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ cwii tseiiꞌ caxti. Tseiꞌ caxti tseiꞌya, tseiꞌ caxtincue quilꞌuuyâ caxti na cwiqueⁿ ndeiꞌ naquiiꞌ tsjoomyâ nncwa jeꞌ tseiꞌñeeⁿ naquiiꞌ ndaateiⁿ ndoꞌ luaaꞌ nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na chomꞌ ndaateiⁿꞌñeeⁿñe ee na tjomꞌnaꞌ ñequio tseiꞌ ndoꞌ luaaꞌwaa na juu tsꞌaⁿmꞌaaⁿñe macaⁿnaꞌ na nncꞌom ndaateiⁿꞌñeeⁿñe chaꞌ na nñequiaanaꞌ na jneiⁿ na ñeseiconaꞌ jom luaꞌ cwii ꞌnaⁿ na cweꞌ quindi na quilue nnꞌaⁿ nchii ja quitsꞌaya sa̱a̱ matseitiuya na mayuuꞌ mateijndeiinaꞌ ee chaꞌxjeⁿ na tseiꞌ jeeⁿ quiomꞌ juunaꞌ, jeeⁿ jndye ꞌnaⁿ na nnteijndeiinaꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ joꞌ chii xeⁿ na nlquii tsꞌaⁿ juunaꞌ oo na nncꞌuñe tsꞌaⁿ juunaꞌ na tseiinaꞌ quialjoꞌ maxjeⁿ nñequiaanaꞌ na jndeii tsꞌaⁿ.